Awokaaji ko ɓiɗɓe leɗɗe keewɗe (eey, ko ɓiɗɓe leɗɗe!) e kuutorɗe keewɗe e nder cukaagu, ko wayi no Saladeeji, e Suppuuji